चमेरा हरुले आफ्ना पखेटा उड्डाकि लेखा मात्र नभैबटी आफ्नो सिकार समात्तिकि लेखा, आफ्ना बालबच्चा एक ठाउ बठे अर्का ठाउ सार्दा कि लेखा, आफुकि लेखा आहार बटौनाकि लेखा, यि इशा क्रियकलाप गर्दा कि लेखा आफ्ना पखेटाहरु को प्रयोग गरन्छ ।